Hoonde, joweetati, hoonde, tati, ɗiɗi, jowi, joweenayi, <hesitation> go'o, hoonde, nayi, nayi, walla hoonde, joweeɗiɗi, hoonde, nayi, nayi, joweego'o, jowi, - jowi, nayi, go'o.